La süpa d'solit a s'prepara cun le verdüre, taie le verdüre a tuchetin, t'la büte sempre ënt üna casarola cun l'acua salà e pöi t'la faze cözi a fuoco lento pian pianot e põi t'i büte se völe dë cundiment, büte siula, ai, coze del genere, però a s'fa cun la verdüra